Esorina izay mety ho fakofako miaraka amin'ny lojy. Ary raha lojy <hesitation> maina dia tsara raha <hesitation> alona ora iray eo, izay vao andrahoina. Fa afaka andrahoina avy hatrany kosa raha lojy lena